Dunyo bo‘ylab taxminan yetti ming ga yaqin til mavjud bo‘lib, ulardan ko‘pchiligi kam sonli xalqlar tomonidan so‘zlanadi. Shu tilning yarmidan ko‘prog‘i xavf ostida va yo‘qolib ketishi mumkin.